Te enero, febrero, marzo, abril, yua kua ja ni´i xee sa´a mayo ga, ntaa nteja´a sa viko nte, ñte yoo mayo, junio julio, agosto septiembre, septiembre koo xeega savi, te yua te nu ningo, ni, no octubre, noviembre diciembre ku ja kuu yu´u va.